Oiraarei oo'ore bo riirii'o oo'ore bo raata'oea piro airarori, a riirii- haraaboroo sa o keke- haraau oo'ore bo tabeo, aripupita raata- haraiborii airariraba tabeo'uopa boo rii boatoi. Uu bo ahe'a husiro oiraarei oo'ore bo raataoo bo tabeo, airari riiriibuu haia airaroriraba aripu hukubuu oiraarei oo'ore bo hukubuu boo'ore boatoi. Bo raata, bo ku'uku'uarei haia oiraarei oo'ore bo tabeo airaba piro airarori. Uu ii'oo aripu raataro a riirii- haraaboroo sa o keke- haraau airaarei piro airarori haia ia eke- haraaboroo are o riirii- haraaboroo bisi raatabuu haia iisii. Eipare, oru oira oo'ore bo raata aripupita hukubuu airaba airari, areha o riirii- hareeroo oo'ore sa hoko- hareeu bo aripu. Eipaareha bisio uka bai'oeaa oo'ore ii raataro sa uka hokoeboo ii'oo bo tabeo. Ha agaarei a riirii- haraaboroo sa o keke- haraau ii'oo. Bisio iiroo aripu raatasi, a riiriiabohara oo'ore bo raata'oro ha bisio suari'apita raatarebaa roo'ore roari a hokobohara hioko'i oo'ore uka aripu uka aripu ku'uku'uro. Areha o riirii- haraboroo o keke- haraabouba airaare airari oo'ore bo raataro'oea tabeo- haa'aahara haia bo kitabuu oirau oo'ore barariaba. Airari taupabuu eipaa'ore tokuha'aea are aira kekeaba airari kita- haraibohara bo aripu hioko'i ii'aa a riirii- haraaboroo, sa bisi hoko- hareeu boorii puuriaraaro oitaa bai oiraarei oo'ore bo hukubuu. Are o riikapa- haraaboroo oru agaarei bisio o keke- hareeuba iisii, hoko- hareebohara airaarei airari. Ua hoko- hareeboroo hioko'i bo eapaa iibaa, uu o keke- hareeuba are o keke- hareeroo bisio ee, ii'aa bo aripu a hokobohara oiraarei iisii hukubuu, hioko'i rekoreko hukubuu roiraba roo'ore roari haia bo aripuarei airaba tabeobuu pirio airari areha bai <hesitation> o riirii- hareeroo iisii. Ha oiraarei oo'ore bo teeraa'oo pita o riirii- hareeroo sa hoko- hareeu iisii eipaareha a o hokopi'ebohara oo'ore aripu hukubuu roiraba roo'ore roari sa bai huku'oe bo rekoreko haia bo beubeu bo puuriaro haia puuriaraaro roo'ore oitaa. Ha agaarei, ii'oo a riiriiharaaboro, o keke- haraabouba pita o riirii- haraaboroo haia oo'ore sa bisi hoko- hareeu agaarei o taupa pitee oo'ore bo hukubuu oru agaraba, bo a'oo- haraarei haia boorii airaba airari oitaa, boorii bo rukutuarei haia boo'ore papo'uu bo tahotaho'oroarei roo'ore oitaa. Iisio pita oira riiri- haraaboroo itokopaita oira keke- haraabouba, are o riikapa- haraaboroo sa bisi huku- haaraha haia ohura'uropa oo'ore bo aripu. Eipaareha oiraareha roga'a bisi hukubuu iisii, a o hokopi'ebohara oo'ore bo aripu haia tabeo hukubuu airaba pirio airari oiraarei oo'ore bo hukubuu boorii boatoi. Ii'oo pita o riirii- haraaboroo.